Ita lona yang ini <hesitation> ini kering ndia sona ita sanga hanbodi untuk ini ita lose neu ita lona yang ta selalu kering.